أنا الحين أشتغل ككاتبة محثوى وأساعد الناس بمعلومات ونصائح يحتاجونها، وحين أستمتع <hesitation> فيها لأني أحب أثعلم، وأفيذ غيري بنفس الوجت.